Dsíi kiä’ sÿÿ ráá’ ró tá’ u jö kí jia’ ro ree lýn ba, dsii re fáá’ra jö bé’n ga dsii e la <hesitation> e la sÿÿ la kú dsii jö xa fí kié’ ba dsii <noise> dsii ⱥⱥ xi ñó’, ⱥⱥ dxáá, ka gín käá <hesitation> kä jé tá kiä’ fíí re fáá’ra dsi i <hesitation> i i kán jyn ráá’ re fáá’ra jö, i i e jö tá’ kiéé’ e jmoo dsii, kié’ xen ro’ tá’ jö dsii i jia’ jmóó tá ka kö’ jö, ta lýn náá’ xiñó’ äa re lýn jan <hesitation> ja ja mascota re fáá’ra la re lýn ka dxáá dsii, la kú i ni sÿÿ <noise> jö ekie’ xa tá kiéé’ ro’ sÿÿ re fáá’ra jö la kú sÿÿ ‘náá dsa sÿÿ, ‘nⱥⱥ dsa sÿÿ e <hesitation> e ku’n jyn nóo ro’ ejö tá kiéé’ sÿÿ bii ‘lún ro’ sÿÿ re fáá’ra jö, ejö ro’ köö tá kiéé’ sÿÿ bii llⱥ dse táá’ kää xiñó’ bii llá dse wyy kää ñí’ meesa ka ñí’ ‘mo je ÿ’ jé éé’ dsa i jia’ jmóo la’ sÿÿ, kö táá’ jö dsíi, dsii bá, köö tá’ jö dsii kie’ xiru my kuá’no dxaáá kié’ nyy ba ‘nɇɇ’ re kuⱥ’ i i a jia’ dse í kää xiñó’ a jia’ jmⱥⱥ pí ‘lóó’ jia’ jmⱥⱥ, la’ ba re lɇ e kiee’ ga la jan <noise> tá’ ráá’ i.